Ma ngaha si ma ma nata tiloam ngaha kambotom nata re moda pili loko moda sera kalo ma ngaha si ma pa'i ti loa ngaha kamboto poda <hesitation> labo ma ngaha si ma mina bune ngaha au ra ncango ncango dou niki ncai re pangaha ncango kalo ncango sara'a de ma ngahas ede re nggahi mu moda moda hanu ni winte pahu moda mpore mu ede ti loak ngaha kamboto si po <hesitation> ma ndende de re edep ngah <hesitation> na pangaru ku aka hanu re aka sarumbum deni kalo ma ngaha sa ede doho re pokonya ti loa ngaham nata tiloa kamboto loa ngaham nata pala ti loa ngaha kamboto loa ngaha ma hanu loa ngaha maci ti loangaha kamboto moda supuu gola kaimu waursa supu gola umu sa mbuipa to'i supu gola kana bona rawi ede re sajana umus mbuip to'i supu gola de <hesitation> kabunek ka loa mu nikar noke kabunek loa kabuam ana de <hesitation> sebelu mu sawatipom tua aja waur supu gola bune dim kabua ana kabunek dim kabua wei de sara'an de eder makanya wati loa podam ma ngaha kamboto ma <hesitation> maci maci tiloa ngaha kamboto ma mina mina au ma mina re moda na'e mpore sarumbu sih Endai rau ka na'e mpoare ni laijab bara ngaha ku ma mina rau memanga ya londor mai romo re na'em mpore re ede ni lenga doho tiloa poda ngaham ma maci tiloa poda ngaha ma ngonco ti loa poda ngaha ma pa'i ti loang ngaha piri tiloa podam ma maci sia re harusa hanu na harusa sama sama ni ma ngahas ma ngonco sto'i ma ngaha sa maci sto'i tiloa poda mo mangahas ma kacori eke ma bona poda ma ngahas ma kacori nggahi dous ka rasa ka ma sampula sampake sih waursa sampula sampake re nggahim tiloam reke reke ica dua tolu tir loa weam de ede ku ruana nahu re hanya nahu re hanya karu'u nggahi doum tuap wa'u bunes nggahi doum tua ka rasa re ee anae ma karawis de ain karawi ma hanu poda ain sabar ne'e ipi karawi de nggahi mu ma ma biasa lalopare tiloa podam krawi ma cewi nggahin ain ma cewi podas karawi re karawi re nggahimo karawi saber wa'u ede ni ngaha ngaha saber wa'u ma ncewi si ngaham de nggahi mu mangahas racu re ma madek ni kan ndedek laon de ma ngaha sa ma ya pokonya tiloa <hesitation> kancewi sih rawi re harusa pas pas ne ede ku lenga dohoe ede ku bune <hesitation> ngaha ke na pangaru aka aka sarumbu ndai ni ede ni nahu re cumar ngoar tei be ra Bera bade ede ku walaupun sarumbu ndai kum mpore rau tiara masala raun kawana e walaupun sarumbu ndai kum mpore rau ke tiara masalah raun kawan e ede ku kawan e ede ku lenga e sandede tahop den lenga nuntu <hesitation> nuntu ndai re kombi ede waupa ni